Ɗum masin non so won yiite omo jogii laamu, laɓi mokko kii ana taccude leggal fuu; hono no jammbere taccirta nii. Kaa, kannjum ɓuri yaawde e taccude huunde no fotiri fuu mawnde jon haa ɓurde jambere en walla laɓe ɗeeɗoo ɗe.